Udhtimi i shpeshtë asht i mirë sepse pasuron mendjen, zgjeron horizontet kulturore edhe favorizon kuptimin ndërmjet kulturave të ndryshme. Ndihmon gjithashtu në zhvillimin e adaptueshmërisë edhe hapjes mendore.